Dyinuke anje be ndukku buke to dyanliran ba to kakeshi tunu torop kume dubura nje vero buke ta shi gori dubur nje vero buke ta shi gori dubur ba ka kata a dyin ve zunde dye zummi sarchi to woi toka zum dyezumdi khan to ka ji to shi daari toka ji to shulkha to ka ji to du far to kada shi khuti to da shi kumndi to da shi alari to da ba kaari yang buke taba toshi gori shii dlunang waka duk dubur ba duko bai bai suba ba bu sonyi ba awa shi wa dyin kunnun to duburani to da to kashi pooni dyiku nangni ngime ta bu dubur baro buta khul sonyi dyin mut dyin jong mayir dyin mulam dyigura sai nduk wa shoro dyigwa kope to qwa kom tuba shoro bu wanang bo tom bubha duma shiran ba kuwe nang damtar wakashi khar viti duniya waka kha gurgur be dyinuke kor fuda buke chem washi gori kume wanang ni dyi gur nje chem ka dumaki zuran ba kume chem ka daasa dye varem maa yiri nga da ba shenu. Qurse nga baara lar ghai khang nuke nga shim buu nu far do bai nga shop shanu kodom kope jhurmari wa peeta ma ku shotanu nga yema nuke nga yir si kap nang shim aapanga buke nga nanu tang peeta vara ba nga sa memuna ra ku ganga kodom shenu bu zhirenerem gwanji wa lokha yang nga chinkha ma yir fudar penticos kuma jir dlunar barkandi ku wa qunya fan madyi ka nuke nu shondiku anje ham kume wanang nake dyinuke nga zuran kume wanang tuk dumdu da ba tun dungda ma kuda ba sha laya kume nga ngut jiv barona suyen nu nyeezanku nake chini songiri wa shi khang kashi gurgur ku duk duma shike sarchi nuke a wai khama daasaran tun chinkha shagudang bu maito baanu tun kha wang nu dubur buu dyinuke tuna shiran kap tun shirda be ndola yang nyeezaku tun wa zun nu dyine dukki.

Magham mii barke barani abo zhinerem gwanji ku munkir bwa zhinerem gwanji kha ha suyen nu chem nake dinike aje mwuke chenwa yigwori chem wa zun za khara bu sherem mun ba buke ta nje woi to ka duma shi anun kimeshi mwanum bu dubur baarem nake dyi nuke shipaki sarchi nang na baki ma wopa balar barkandi zhinkir gwanji wa gun jir ya yana naa samta madyi kume nang gwa mudla je ba nuke wanang ta shi khar mundi ye wora tang peeta yema nuke a yir si nga kuna magham kume chin nuke khaki nu gumerem aa kochi chem ra wute bee da a boote nu chem ma, dyem chem wopa balar barkandi barani nu kunshe da jiwa chema khar wa dye zhi munkan di nu zobaki ye magham zhinerem lii mari tu du chele.